Anche la storia a më zmìava 'na materia ün po nuiuza e dëvìe stüdié tüt a memoria, pöi pi tard l'uma pöi capì che studié la storia al e ëmpurtant: la storia suma nui a dis 'na cansun e lon chi suma ëncöi al e perché l'uma avü 'na storia a le nostre spale